agu angwa angwa. ba si igu ke umbɔ abvui atoma angwa tɔ akwoi ishishaba yɔɔ ungo uba usi ibemungo itsu anbina ihada ke kishoo ungo ishabi idɔna ungo uba ishabi idɔn ha si itsuko ubin ungo ushaba unga ha ki iyika nga ba ubin ku tsu nu manu ushabu udzepe awea udzepa akoi ubinkpɔ umɛn ini iyisa age <hesitation> tomato umbo sara atsumbo mo udzepnga na mama utsu ibɔ agɔ haba nu ba ayɛrhe akoru udzepnga umbɔ ayisa unga gɛ udzɛu uwhrhi tɔ umɛn inang ungaa cɛ igha <hesitation> ihad inangi itoma nggu uwɔrɔ ungo uba utsu idɔna nɔ nu ukwanu ung uku ugasha cɛ utsuku ukwanu nu ushɔi udzɛpa utsu umbɔ an iyasa unga ha unasara ri igɔr ugɛ ai wo agɛ usitiu umɛn igamɛn igor ugɛ udzɛu uboi nggu udzeu idona nggu udzɛpanga uwurwi umbɔ aka isi itsumbo unga adi itoma unga